Sahala amizao moa roahy ñy masiny fanasan-tsike: -Masiny fanasan-tsiky io mandeha ho azy, tsy raha mila miasa teña, tsy raha mitovy aminy ñy siky sasà aminy ñy taña ;alany ñy loto, la li la malio soa ñy sikinao la bakao, manahaky anizao ñy fampiasa ñazy, vohanao masiny toy, ajobonao ao ñy siky ho sasanao asianao rano mafana kelikely, asianao kiliny aminy ñy savony, vit'eñe hilianao masiny io, velominao, aodiny siky io, lioviny soa, alanao laha bakeo.